عشان تطوي الملابس بشكل صحيح أول شي يخلي المكان اللي تطوي فيه مرتب وواسع، بعدين إتبع الخطوات هذي أول شي حطي التيشرت على السطح المستوي وبعدين إرفعي الأكمام للداخل بحيث تكون الحواف مستقيمة، وبعدين تولي في شرط من الأسفل إلى فوق ،في النهاية النصف مرة ثانية عشان يكون شكله مرتب، مثلا لو بنطلون له خطوات مختلفة.